Injo' kanre-kanreang' nakke ku ngai' ya nu' nganua' do partama injo' pada basso'a, injo' bassoa' kunni-kunni na nu' gampangmi di uppa, ri' olo' ya kah e' mas-maspa ngerang injo' mae' kunni' ya kulle to' maki baju' nanu nu' nganu' do nu maeng' jari' memang' jadi tinggal di pallu' mami jadi lebih ya nganu'i ngurasse' injo' lebih he'bere di haju' do he'bere to' maki nganre', jadi injo' nakke' ku ngai' bassoa' kah biasanna, samang re' to' <hesitation> capi', e' jangang' jadi apalagi samang di' dahu' to' mi lada' beh, nyamannang' kemudian e' jangang' nakke' intu', jangang' ku ngai' samang ri' tu'misi keca' injo' nai' kah jangang a' ya ka nu' battu' ri lalang mitto' ji ya kemudian injo' dumpi' nakke' injo' dumpi' a appada' jalang kote' e' intu' jalang kote' a' ya e' apa battu' ri' olo' ji taua' do tapi kunni'-kunni' na jalang kote' a ba' bua' buangan to' mi, ri' olo kan e' baju muto' ji lalang pada wortel pada kolu' e' kunni-kunni' na re' mo, re' mo dikua' keju re' mi dikua' jonna' jadi, injo' ku ngai'a nakke' anua' e' e' kanre-kanre' appakunjoa' apalagi samang cumi-cumi' na njo' do, lada-lada' anunna' ere' na uh Kemudian injo' pada anu' e' samanga' kanre-kanreang riolongi' i pada kupi-kupi' langi', injo' kupi-kupi' langi'a, nu' sagala pi to' la' baju, pada pa'puasa pi la' buka peki' injo' na' na pa pakunjo' biasa lohe' kemudian' injo', e' onde-onde' onde-onde' kan re' ta' biasa pa' pakahajuang apa, pada minjo' lebo-lebo injo' lebo-lebo'a re' pa' pabarang re' barang-barang beru' ri' helli' nappa' ri' baju' pakunjo' do, kah pada injo' njo' di bentuk' rasa sukur ta injo' ri maeng' ri anu'a ri' puanga'